हन्सने असार है कि जे दूसरा जुंडने साथ नी रहे। जे रहे अब हन्सी, हन्सनी और हन्स भेलेत रहे, दूसरा भेले नी रहे। तेरेम तिंद्रापीरियान जर तेरेम जे वाल्डा वाल्ड देखाये। तेरेम हन्सने काई भी दूसरे जगने, दूसरे परने एक पल हन्सन इमर जाए। ती काई, तेरे भेले हन्स भी मर जाए।